Kaofa te hampaharitra hena, izy avy avy akagny izy avy amin'ny boucher igny sasagna tsara avy ake tapatapahina lavalava avy akeo amin-jay asiagna sira na ohatra hoe afangafangaro tian-tegna atao aminazy avy ake amin-jainy atapy am'tany niazon'ny masoandro tsara bekiny fa maharitra elabe izy kaofa izy mahazo tany misy masoandro.